Eh didi fuu handi gomnati kam huwa amma ko handi lorna hakkilo masin kanjum woni hakkila be ummatoore woni nderwuro ummtoore nder wuro kambe woni gomnati hakkila be mabbe masin